هو، لږه خپه یم، خو نه پوهېږم ولې. ځینې وختونه احساسات د انسان زړه تنګوي، حتی که خاص دلیل هم ونه لري. زه هڅه کوم خپل فکرونه تنظیم کړم، خو ډېره مغشوشه یم. ستاسو پوښتنه راته مهمه ده، مننه چې ماته پام کوئ.